Yoga nii ana wiya ñiiri maaro, e gawri en e mbayeeri en ɗii ni ndokkata neɗɗo semmbe sanne ka. Kaa jonnon, neɗɗo ko ñaanɗaa fuu e aduna. So a tawraaka cellal, <hesitation> sembe maa kaa walaa ɗo yahata. Sabii cellal kañun hokkata neɗɗo semmbe.